मू रात रा कम हू कम आठ घंटा सोवणे हू कै ह की मारो अगलो दिन वडिया जावे। मने आलस और थकाण महसुस कोनी हवै और फूर्ति में मारो काम कर सको। और रात रा मैं जल्दी सोवणो पसन्द करु जिकै मैं सुबह जल्दी उठणे व्यायाम करी सकु पधाई करु सकु और बाकी काम कर सकु।